ווי אזוי מ'מאכט א העמד פון קאטן, קאטן איז א געוויקס, מ'שנייד אפ אסאך קאטן, מ'מאכט עס אין פעדימער מ'וועבט די פעדימער אין <hesitation> ס'זאל ווערן סחורה, און נאכדעם שנייד מען אויס די סחורה ווי אזוי מ'וויל און מ'נייעט עס צאם ביז ס'ווערט- און אזוי ווי ס'זאל ווערן א העמד.